دا ماشین د لوښو پاکولو لپاره جوړ شوی دی. لوښي د ماشین په داخلي قفس کې اېښودل کېږي. صابون او اوبه له فشار سره پرې لګېږي. په پای کې د تودې هوا سره وچېږي. دا اله وخت او کار سپموي او لوښي زر پاکوي.